He uwom ma, uwoma ndu usiim biyaa uwoma, ajaa yaa uwomi we. Wi ma húri yaa wee wa anwomi, wi man tíngana, hee liiti willi ma tegtire, wi man tíng fana Haala ñaa ma ayet. Ndu uto ñín mo nyo, biin yo ma, hanganti ugí mo gindaŋ giinda ma gii ga habe, bari mmada yaa binyo ma, ñe ñiine bogo briñi bo, bee biñaŋ nwom yo ngi mbatu, uben mbatu biros, bigolla faŋ han ganti fsolin fi ma biyaa fi mo ngi ntaanji, bogo ma bee bi unwomi umom ɓiŋ. Wii wooti wil a liitina, aliitina ajaa, wii wwooti ganti ngi wil, njalu uwoda ngi maalu ma fana hamma wi. Bogom béedi ma fana hamma wi, bmoonŧi ma hana hamma wi, nyo ma, ge nwome njali ma súmtin biñaŋ ma. Gii wooti ganti ngi wil, saagi ma fana winan ga habe nyo ma, saagtu uñób ma bâgaadna bo a mo, nyo we ge gdúba gii gitile. Wi tígani gee ma fana du, gwili gsoonj soonji ma bingin yo túm, gini bintúm bo mo a woma, nyo gee ggitile. Ndi bagiti mo toom, wédi gaaj, wi to gí bogo yoo, uto gí maalu yoo, uto gí bmoonŧi yoo, wédi gaaj, toom gaaj we, mbatu gaaj. Wee wi unwomi njali ma súmnati, ugiti mo sele uu ggi mo seli yoo. hee wi, monŧi be uben bogo ma, maalu ma we unwomi njali ma súmnatani; Bari a mo bâginan bo, gee ta gí baso fondi unúmti uto geg, gwil sonsonj golo gi ma húri yaa gee gi untúmi a wina a uwom wembe hatide. Wi ma ubiiŧa bembe, hee, wo gí nan hala a yete, wi ma ungin yo wom, wiina bóoti, mo wo nan gaŧ holi uhamu, unan jiŋtir uwom uwoma, sedir unan bunur, udiisirit; Me wina liiti ma, ugi ngi hala ma húri yaa win gi ngi ginjenti, ginjenti ma húri yaa, ndi gi gaŧ hande, wina liiti ma fanŋ ma win getta mada. Win getta mada, gyíŧi ma fana ndu uyaa uyisdi wil, ndu uñiti wil unan wi yaa unnúmi hala ma húri yaa hando, hala win gin yo teegi, unan yaa undidisi wi wina liiti ma fana win gina géd mo, hee btootin bi ma fana, wee ngiti núm mo boli mo a bóo wembe, hu saagti wembe, wi ma wi mmada gedna foloŋ.